Raha izay no izy an, dia tsy mahandro sakafo aho fa mandeha mankany amin'ny hôtely mividy hani-masaka efa vonona. Izay no fomba haingana indrindra kanefa azo antoka fa tsy handiso fanantenana ny vahiniko.